जीवन में जो व्यक्ति कोई ते पहले क्षमा मांग लेत ह। वै वाकई बहुत बहादुर होत है। जो सबते पहले क्षमा कऱता है वह और भी शक्तिशाली होत है। पर कई बार क्षमा न करना भी बहुत ठीक होत है। क्योंकि कई बार बहुत बड़ी गलतियां होइ जात है जो समा के लायक न होत है।